Ia, seve edy e, vôlongany zen̈y izy io arakaraka asa handeha hitadiavinao zen̈y <hesitation> titiran'ny sevenao. Mila soratanao zen̈y anaranao, adiresinao, telefôninao, mailinao. Aviô raha efa nataonao taloha zen̈y kômpetansinao, asa efa vitanao, ndreky mômbamômban'ny fianarana nataonao. Karà zen̈y. Iô amy zay zen̈y irô mpampiasa àby io zen̈y mahita oe karakôry zen̈y anao.